<noise> <hesitation> ungwɛm abee ifunu utserh umum idzoweunga itsuwa mi nggɛ avare amɛnu una ha una ha awu agase nga akoi anakatserh birabɛ ni iya nyambɔ si ideyika umbɔ utsindi kuze sidze ayarmbɔ anag tɛ mbɔ yambɔ unga ayar ananga si ishɔyimbɔ amɛ uyambɔ gɛ unga ani matuwe umum idzowe nu ungwem gɛ ungo uba udɔbu utsɛrh ungo uwara amenu una ha uvara amen uyange awu agɛse amɛn iyaa awu agɛse abɔɔ si ikpeshumbɔ nggu atembɔ si ikpesumbɔ nggu ayismbɔ ungo uba uzi uzi udzurh utsɛr wurwi si imesku mbɔ unga ubin ku zei inya yer iwengeri iyango unga atsu umum idzowɛ itsũmwã nu ungwɛm ungo uvara amɛn una ha ungohã nɛ uba si ivar ungo gɛ zezer awɔ izeia rɛ iku a ikũ inya yer iku iba ru ungo ize unga hã nɛ̃ aku inyayer aku atsia ni iyaa ku atsi nu utopa nggɛ ha umum idzaa ungo itsuwa ungo ungwe mum ungo uba urisɔ ungo uba unyaɔ utsɛrh gɛ ungo ubemungo ungo ugbaashia uzu uvara amɛnanga uzarha nu manu uviya unga ungo ihwɛngo aba wuku ugu ato Ungo uba utsingo ni iyambɔ unya mbɔ unya yede kpi unga ki uga ki iyei at sen ayei ungo felse akora gose nggu uyanga akora gose nggu utɛnga ungo ba inka uvarungo uzãrhanga nuka arherhe nga ungo ihwengngo awu kuzei use siwea kuzei ungo ide mɛ̃ use ungo uside umengo ungo uba ba umɛn ki isei isiseimen ba bin ku aba ungo ukuna unga. ba umɛn iki isei nggu ungo use idi daru bo ibibanga aku idida aba unga tsu inbee ungo nvara amen unga ungo udɔrh uku utsɛrh ungo udɔrhu urherha arherhe ifuna umum isi iben dage ungo ku nyaa gɛ ungo ubee ifuna si vivarungo amɛn anga umum inbee ideiyiwa ungo ungwɛm arherhe kɛrɛ ungo uba si ivarungo ungo sisei uciuakpe gɔr ge da ihwɛng nimi ka tɔnga sedai ku ugbaɔ ungo ushio ru ubińkpɔɔ. ubvui ukore cɛ ungo uzu uyei. ungo unya gɛ ungo ubɛma tɔ ubinngo ubema ukpuha kpɔ cɛ ungo ukpɔm sesake ba wu igu iben ungo uvare nu uzu utsu ubin kuze itsũ ubin kuze itsũ wã yɛ yɔ umum ki indaa uvare uri amɛn unera ungo unapu Umum ideyiwa ungo nggu idɔbu utsa ungo uvara amenanga awu gɛse adzɛka usi azia atsi imesa ani igha ubɔimbo akai iram use <hesitation> a awu ani imesu we anar utɛnga awu agose ungo duvare ungo uha uvaru uhwɛngo unya ungwɛ ɛ wurwi ighongko nggu utɛnga nggu uyange tɔ ungo uba uziɔ unga akori ighongko nggu ungɔ nimi ha nɛ̃ ungo uba unya unga na awiya unga aka agbɛrh atu atsim atorho kaze sei ihwɛngngo ayei atorha ru ungga aku aba ru ungo ha ungo unya unga ka ba adzisa ungo imang isi ihwɛngngo anya imamga inɛ ungo <hesitation> ko unga mayuwa unga azi aza avɛu avɛu imang unera aba ba ba adze adzaa ungo ungo unya ugɛ awu uner imang tɔ uungo uba udɔbi imangnga inyayer ikpongge ungo Amɛna kirakɛ umɛn ki imɛsuwa ungo ba uziɔ ni iya utsarɛ ai utsuya ungo na atsu ungo ubee idzidze ifung ungo uba ufunu ifuna ba dzidze sai akpe ka agashuwa umbi to umum indzaa. ungo itsũwã ungo uzu unapum ungo uba ku zii ubemɔ utsa ungo uku unya ugɛ ungo ubɛmu ungwe agwɛrha uvara amenanga udɔra amenango nɔ asi izang mbɔ azang na arherhe ibee utsa si izangbɔ azang udɔɔr amenango nu uvara amenanga uvara ameniya ungo ba uhwɛngo cɛ adirhmbi agbangke mɔ ungo unye ii ngai ha rɛ awu uner ner amɛn tɔ umbi aba afunumbi ifuma nɛ kaba umɛn igumɛn ibɛn una nɛ kaba unɛn kuma mɛn igumɛn ibɛn ni isei itsɛrhngo umɛn nggu aner <hesitation> aner unga utsakungo umɛn iwu nying ba a abvun ka atsi nu umɛn umɛn ikpiri idɛɛ igɔm angɔm ni itsuka umbi iddɔrh itsuwa yɛ umun iki inya ki indzaa ru kpɔ unumm iganga ayika umbi